النصيحة كانت أن تعيش اللحظة وأنك تقدر تسيطر على سعادتك، طبقتها في حياتي بأن أركز على اللحظة الحالية وأستمتع بكل تفاصيلها، ولا أضيع وقتي في التفكير في الماضي أو المستقبل.